kaya me budi dugon me dhikam me dahanan lawne me dahanan lawngam, kwadi me dahanan ta lawne jo kia mehewa siwuta, banuwa me siwuta, ngaandi am siwuta nae mehewa pomifina law to tapaviko do me dahanan jam de jedidi jam ma nga waipan me fian jam de joy hewa mehajulurde to nan kade